أكثر شي طريف حصل في حياتي في مرة كنت في بيتنا وبعدين إتخبيت في الدولاب لما لجيت أخويا جاي، عشان يعني أخوفه ووكدة أخرعه، المهم هو دخل يحس ما في أحد في الغرفة بعدين أنا طلعت مرة واحدة من الدولاب، طبعًا خااف وأنا جعدت أظحك أظحك هذا أكثر <laughs> شي الصراحة طريف صار في حياتي.